Tulakal ajch'iich'oo' tu la'ayti'oo' tu tan utzikb'aloo' men tan uk'ay ti luk'a'al tulakal pokche' yanoo' la'ayti' yanoo' <hesitation> la'ayti'oo' <hesitation> tan uk'ay chanchab'el <hesitation> tan uwawatoo' <hesitation> tulakal b'a'ax ti k'ä' sastal <hesitation> tulakal k'in tan uk'ayoo' la'ayti' tan utzikb'aloo'.